Gne biby mandeha <hesitation> malaky indrindra zany da ny soavaly, da ny farany mandeha <hesitation> miadagny indrindra da gny sokatry.